Bwom ma infuuŋti fafaŋ we gí mmaalu, bwom ma binyaa bo bjeeb, wiin bisurgawo, we gí bwom biinda ma faŋ ma, faŋ ma be nfuuŋti ndaani.